السعادة الشخصية مهمة، لكن المساهمة في المجتمع زادة ضرورية. إذا كنت سعيد، تنجم تعطي أكثر للمجتمع. التوازن بين الاثنين هو الأفضل. كيما تقول، كي تكون في حالة جيدة، تقدر تعاون الآخرين وتحسن العالم.